Tuga wul aurair yori niyorni mandu kulta muala adamuar siyuhu uhu nda suy aka shinkafa sunan akulba tuna ga ya fah tuga da suma muslarr ana suyakuri dora suntu ana ghe gura suma magur yaye nda suya kas nda katiduvaikaa kaca akwa diryari nda diya hatay duvai ahak ahar angora hkwar ntuga ta tuvai ama akwa dini ndadiya tai duvai har ahwai ahar mama ka suya kur aha niyar ndiya ndadiya duva kagur suma kurmai ahar tada huna ta duvar ahar ma tuna ɗuvar tuna muar ta ahar nkwar tu nd muar ta duva mawul nda ta duwai kadnu marahurakur ahar mwo ndata kusti nda ti shinkafa amara tudor suba kuri kanuwa vwi ana ango ndoda pu kopa kwapa kwaba ni nda di ya sa ndo da fa ndadafa ndada ta npa su ahanda byaa wul ni kwapa ni tuga wul ni apa sa ahanda ndada pa kwapa ndadapukwapa dubu kusan ɗuɓu dori dari tuna bwi turum kwari koba han tuga wul saani kobani ndo diya bwi ni han akwa aurai nkwa nkul nkwa ni buga wul ni ma nkwa ga suni nda dulba laghu ni goda suyakur ndadiya kofina akwa karir nhi kibaku nur kwayar kibaku ni nur hur kior ma shan nur hur kyar ma pam. Nwur mwala ye pam nur mar ma pam nur huyar hur kiar ye pam nu mwahir modar tugur ma pum nor madar mama ye pam tuga mudar anadar nur kwayar hurkar ye pam tuga mwara kuri. agu kuri katur dari nur ntasar baffu tuga mwara kuri baffu pam pam tuga mwara aporr ketur sur kurkki kaka samiya ga mwar akur nur kubrki nur atugura sal ye ahani nur angora sal ye ahani nur madar mamama ahani tuga nwar ahor nur zurmama ma ahani tuga mwara kri tugada woi ni suryar air adaryare pam aka nhe pam nl tagada wul sur yar ni aka tugado wulni dhaku pum tanur nzur dini tuga du wula nor ɗzir dini dariya ɗa sur ɗar ava muara aka ndhi wai tuga wul sur niyar ni tugu pwi tugu kutu sor nkwar yar ga ngo suda nga ga sudo kurari magu ngo sudo kur ari orpae ga ha ya bata kul nkwar hib a teu diya gabata kuti nkwar hibahu wai a daku diya walai nkwa nda dordoku dirge halaght daku surdar daku diya walai dara muara nheh unda datu turum kaka uhir sumur nheh nor for nleh paldhu da anya da wolahi an ah ama yikam ya kti nkwar kibaku diya ga kuti nkwar kibaku a ya kuti nkwar hibuku mana ndugeh ga kutu nkwar hibahu a ya huti nkwar hibatec yo kuti alamor dza or mai soma adjudari kuta maza. Mador kuti mo nuyor pom mayor yar soryaari karir yor tuna hyanti anayar pam dara nduhugba pam pumur ni nda suntan alayari mandu ndahuba ga mwala suntan alodari dara suntan nago nune koh gai pwi ka muar mheh wain da nyanti anghe na sino laghe nda nduhuba lagu ko aka roba manda suti alagheh kokah samira kahndi sutu ana ghe aka roba koka sur sa yimmi koka ya hula koka roba nda sonti anale ko ga ka di domu ma nda sunti anagleh tugada pwi kumuari nda hyanti ana guh tu gada pwi ku muari nda sunti anagleh tugada pwi kumuari nda suti alagheh kokah samira kahndi sutu ana ghe aka roba koka sur sa yimmi koka ya hula koka roba nda sobti anagle ko ga ka di damu ma nda sunti angleh tu gada pwi kumvaari nda hyanti ana guhh nda sunt ona gheh sunam tugu batu barah tuga bara suni tuga bara sana hah dunyu mu yida yi kudi ngati aka dlumur ni tuga ngatini ama nayar dunya ga diya mwai hyanti zwur ma wai ah ah dunya mu yoyarna ha hyel hau barka yo usai usai dza yaya ka hyel hau barka you sui usai dza yaya ka hyel hau barka yo usai usai dza yaya ka hyell nadar mar susudai hadar ya pwalbwalai mamakur tudaraya ma hyel nadari dorma darasiya ha ah anu anu babur na akwakda di babar nheh a kwanda ya a ahah ngah ki mvor ahlawur babornani babarnu tara hou alayar suuda ni kaka barko tu dzu hau ala yari ndugu tuga wul nim odor barkani tugoda wal ni ma hau anadar burka nii tugada wul ni darma dara ngo suda tugado wol waziyarni wadza tuga wul ni madar sunwalkuta mwala dara sung wua lagu uhu dara sungwa nheh gheh apanaw dora sungwu nhehge shinkafa vur buna ta ɗuvai ni nda bwati shinkafa nda tidu kwkosi. Nda ti sukwar ti unini nda ti sukwar mhizdhe sukwar tafa shai aka ɗuuai nda puti ka ndu puti kakowa suma ka dzi hui tuga wul ni sur maɗaryormi duk daraka sunur dari akwa ɗzadari mu hyel nadari dara mbana kulfur dari dara na kulfur dari kulfur dari abala nnhe ndai kadar snu dtruri ka kulfurdari kadar yidi ndhoh kulfur kibaki ai dar tidi ndi diga aha dar yidi ndeh iya ko kasa go nungwa namu kotu namur nkwar lebakor wai kullamur kwar kibako zurna yo iya ya koti ɗlamir nkwar kilahu nkwar kibaku datu diya kwar kibaku daku ga kufi ai pa nkwar kibo ku tuga ha ni da daku ye duk dar da dla kuma dora ya aladae darakwa dini nur kibbatu antudarna yanai nheh ahwa dini pump um diya anahani tudoro yola ndeh akwa dini pup pam mapor ahani tudar da ya la ngir kiba ku akwa dir kbuten anfu darda ya akwa dir kibako darma man ndu hutu nkwardar dara lagir sur suma fa pulu go suma ga hui gra suma kaka wazar nheh gra tsufai dara nagheh audar dhlulka dara nag eh ntsir dhluka dara lago dil bu tuga nunwai kilir akuri tuga wul ni tuga wul sur kulimini alakar yare daku daraka sunur dari daran buzuka nandai. Gu mwarabara sakadarma dara naga aladaryari dardaka zundu nheh duk dara ka sundur nheh dara yidi ndukuma tug awol ni kulfur yare yar kibaku ni ndaaya nyula ndu wai dara yidai ndai duk dora yidi nɗeh kowani iyi kuhai dru yida adi apur iyi kulfu kura dang yidi ndi wai tuga da wul kibotini kibak dar yidi ndi sosai …bak dora yidi ndai daku dara rayidi ndi dateu da walahi tugudo wul tudar ni alani walahi tugada wul kulfur kibahu doig tidi ndai dara bura ndehh apa yimi akwa ntaldlah apa yimi ntala tudara buran deh akpa yimi apa tewa yoyaya tudara bura ndle yimi lan lan tuda ra do bara nndeh ndar ndiya ngula nduwa dar diya ngul ndu wai dordala sulai alo nduwai dar diya yo komai ala ndu wai sai ahe kadar ngusi anagle afed hir madar ngusi naga aka hir anu da anu ndu kakra a ngusu diya ani mujit nda diya ngusi ani unda nu alangur noleh muha tugu dai wul ni dzu munafuku ɗzadiya ndur wai tugadu wulni nzai durdado wa tugada wulni tuga wal suni kwarna dakuni. Daraka albarkardar akwa dza dar nkwar yar krbaku mandi kuti mandu tara kuti ɗzu zindi dzu kuti mwala tugu wul ni tugada wol ni dzu kuti nkwar kibakul nda nagu duva sum palu akwa poh pulu wand naghe wani iyil kolfa ra alaghe kulfu fah paldlu tidara naguni tuga wul ahanuni tuga wul kurfur kibako dar daku dar dae u iya iya kuti alamva kulai daku huti alamur hkwar hibatu nu diye dahu pulu mana yo ngeh ki kuti alamuri dara sumti auvai ala nheh fah paldu diya fah puldlu ɗuɗara suntan ana ndheh aha iya yi luka tuti kulfu ni ga lungwa kiti kulfu ni a ya lungwa kiti kulfu ni mi luka kiti kulfa ni ai iya dara laghhe yibur tsuh wul ɗara naghe ɗabur tsuhwai dara nagu audu tsu huai dara lag he ntsir lukɗ kasu mi damu ai ya daku dara taghe duvir suma aiyyan pwatu.